Shigbe ne nyi be ebe ya vayi woɖɔ le gbeme alo wo ŋ'tɔ ekpɔ be nuya, ne ma ɖu nuya droa, nya nuyi nye me ɖuna ye nyi be, me ɖuna akute, me ɖuna e ete, me ɖuna dzetí, ehĩ. Ne me. ne me zã numawo nenema ƒe nuawo, me nɔna nyuiɖe. Eye me ɖona hlõhlõ wɔna dɔ yewo ɖo ɖoɖonu. Ein le miagbɔ ne o dzivi, bon miatɔwoa o nana amatsi o ɖana amatsi ne ɖeviawo. Vɔa egbe be Ŋkekemea dzo va gble kudo mi yi kɔ̃dzia, mi yi kɔ̃dzia, mi yi kɔ̃ndzia. Numa nana be, numa va na fifi be, amatsiwo be nu va le bubu, shinɔ̃oa, le ɖeviwome be gamea, euh, mi ɖana etso kudo dotɛ kpoa, le vifɛmɛ mawoa, mi nana numawo le, ne aɖɔme le ɖuwoa. Eɖa tsi zozo kudo tso wo numawo nɛ kpoa, a nɛ. O eva ɖo gaɖe mea mia nɔ nɛ enyitsi. ne mi le nɛ enyitsia, mia kpɔ be ɖevia tsã, e nɔna nyuiɖe. Eye ne ade ɖe le akɔ̃dzi ne ɖevia, ɖevia teŋ trunɛ ye akɔdzi fona nɛ. Enu yine me kpɔna le miatɔwo gbɔ ne o zãna ne ɖeviwo tsã alo ne mi tsã yewã lo. Vɔa egbe be ŋkeke me va hĩ va be mi yi kɔ̃dzia mi yi kɔ̃dzia, kpoa numa nana be, egu mia be amatshiwo be zazã via, dzo le bubuŋ lo. Ne enyi be edzi be, alo ŋkudzi me le kɔkɔ nawoa nyuiɖeo alo e dzi be ŋkudzi ne kɔ na yea, <hesitation> carotte gbakudo sablɔe. ye a fli, carotte wli wli wli wli, a fli sablɔea tsã wli wli wli kpoa ye edza, a nɔ melange a a nɔ lɔ wòa kuvea ɖe dzu a nɔ ɖu kpoa, e klɔna ŋkudzi na ame. <hesitation> edetsi, neku etɔ, alo nuke va wɔna dekua, keŋgbɔ ba va wɔ dekua, neku yi ne le totrome nɛa, ye be matsi matsi ke ne etsi le eme, ke mekpɔ mekpɔ mli hɔɖoo. Ne eva yí tsɔ wí ne ezì kpoa a kpɔ tsi le eme. etsi etɔ ma ne egbe dɛ ɖo ŋkudzi kpoa, ne ŋkuviwo le do vivitsia, a ʋu nɔ, ela kpɔ nu nawo. Atsi ɖe tsã le nyi ka, nye me nya ŋkɔ nɛo; tɔnyɛ ye fiɔŋ voa me yɔ ebe ŋkɔ nuŋ, e vluna ne ekpɔ atsia be côte côte lekea e miɔna ŋdza ɖe ŋtsi. Eka be nyi. Ne e kpɔ yebe côte côte ne esoe ɖekea, e dzana. ye ŋtɔ nɔna dza si sra sra sra sra sra. Etsi ma, tsifafa kpoe a daɖo ŋkuvi dzi ŋkuviwo la kɔ. Nuyi nyea me zãna woema, enu ametɔ̃ mawo nye ya me zãn.